Keu a ka nani ka waihoʻoluʻu o poni. I ke kauwela apau, hoʻowaihoʻoluʻu wau i koʻu lauoho i ka waihoʻoluʻu poni. ʻO ka waihoʻoluʻu no ka hui waʻa o Mākaha, poni a me keʻokeʻo.